ايه أنا راني نقدر نقولك ال- الأرقام الصفر لخمسطاعش بطريقة غير يعني مستفة بطريقة عشوائة وهي خمسة عشرة حداش زوز تلاتة وهي رايحة نقدر نقولهم بطريقة عشوائية عندي القدرة على القيام بذلك